сені дәл мендей сені ешкім сүйе алмайды
күндіз түні тәтті қиялдарға жаным берілесің сол деп
көл бетіндей тұнық кәусар бұлақ мөлдір сезімдерге шөлдеп
сен үшін ол елес қол жетпейтін белес таста керек емес
сен деп салған неге тыңдамайсың жаным әнімді
жаным сүйме оны тыңдашы сен мені
алдайды ол сені біл алдайды
арбайды ол сені алдайды ол сені
дәл мендей сені ешкім сүйе алмайды
жаным сүйме оны тыңдашы сен мені
алдайды ол сені біл алдайды
арбайды ол сені алдайды ол сені
дәл мендей сені ешкім сүйе алмайды
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
таңғы шоу
достар эфирде таңғы шоу және де жаңадан қосылған тыңдармандарымыздың барлығына тек қайырлы таң және жолда келе жатқан жолаушыларға ақ жол тілейміз
ал енді дәл қазір сағат тілі тоғызды көрсетіп тұрғаннан кейін біздің әріптесіміз жандос сейдалиннен жаңалықтар тыңдап алайық
одан кейін әрі қарай таңғы шоуды қонағымызбен бірге жалғастыратын боламыз
жаңалықтар
қайырлы таң студияда жандос сейдаллин жаңалықтарға көшсек
жамбыл облысының шу ауданында үш жасар қызды зорлады деген айыппен жиырма бес жастағы жігіт қамауға алынды
аталған жағдай шу қаласына қарасты қант зауыт ауданында болған деп хабарлайды ктк арнасы
көршілердің айтуынша аулада ойнап жүрген жасы үшке толмаған қыз баланы жиырма бес жастағы азамат үйіне кіргізіп арам ойын іске асырған
баланың айқайын естіген куәгерлер көмек шақырып сол сәтте бүлдіршіннің әкесі бір топ адаммен келіп баспананың есігін бұзып ішке енген
күдікті терезеден қашып кеткенмен алысқа кете алмады қылмыскерді қолына түсірген тұрғындар полицей келгенше оны байлап ұстаған
өлім аузынан қалған бүлдіршін аудандық ауруханада жатыр
алматыда ер адамды көлік қағып кетті оқиға қарасу шағын ауданында орын алған
оқиға орнына мерт болған жігіттің қалтасында жеке куәлігі болмады
куәгерлердің айтуынша дэоматис бұрындай көшесімен келе жатқанда алдынан ер адам атып шығады
жүргізуші жолда рұқсат етілмеген жерден кесіп өтпек ер адамды көрмей қалып қатты жылдамдықпен қаққан
жаяу жүргінші шамамен отыз екі отыз бес жаста
қазір полиция жол апатының мән жайы мен қаза тапқан ер адамның кім екенін анықтап жатыр
әлемнің жетекші елдері қазақстандықтарға білім гранттарын ұсынуда
атап айтсақ олардың арасында ақш ұлыбритания австралия франция сияқты әлемнің алпауыт елдері бар деп хабарлайды қазақпарат
халықаралық бағдарламалар орталық акционерлік қоғамының шетелдік білім беру орындарымен тығыс қарым қатынас жасайды
соның нәтижесінде жыл сайын әлемдік деңгейдегі серіктес жоғарғы оқу орындарынан қазақстан студенттері үшін арнайы гранттар бөлініп келеді делінген орталық хабарламасында
айта кетсек қазіргі кезде батыс пен азияның жиырма төрт елдері мен тмд елдері көптеген гранттар бөліп отыр
шымкентте қала күні қарсаңында ретроавтокөліктер музейі ашылды
ретроавткөліктер музейінде жиырма алты экспонат бар деп хабарлайды тенгринюс
солардың бірі газ м екі сериялы автокөлігі зауыттан бар жоғы бір мың бір жүз дана болып шыққан
музейдің маңызды ерекшеліктерінің бірі мұндағы көліктердің барлығы жүруге жарамды
музейде тек жеңіл көлік қана емес мотоцикл де бар
көліктердің барлығы кеңес одағы кезінде шығарлыған және барлығының шығарылымы бір мың тоғыз жүз тоқсан бірінші жылға дейін ғана
реставратордың айтуы бойынша барлығын жинау үшін он екі ай кеткен
қанат исламның қарсыласы белгілі болды
қазақпрамоушнстың ресми инстаграм парақшасы мәлім еткендей қанат ислам отыз алты жастағы даминикан республикасының өкілі хулио де хесуспен кездеседі
жерлесіміз орта салмақта титулына таласқа түседі
еске сала кетсек осы күнге дейін жеңіліп көрмеген қазақстандық боксшы бесінші шілдеде жекпе жек өткізеді
ал әзірге осы келесі жаңалықтар легін бір сағаттан кейін тыңдаңыздар жұлдыз фм қосулы болсын
ауа райы бүгін алматыда күн ашық отыз бір градус ыстық болады нұр сұлтанда ауа температурасы жиырма алты градус күн бұлтты
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
күз келгенде алтын бақ тұнжырайды
сан жапырақ сансыз би тымжымайды
сен емес пе көктегі ақ бұлттар айналған
жүрегімді сан арман шымшылайды
лаулаймын сен бар жерлерде лаулаймын
жаураймын сен жоқ жерлерде жаураймын
сен маған оралмасыңды білсем де
неге мен өзімді алдаймын
сендей жаным кім төксін арай маған
айналатын алтынға бар айналам
қайдасың сен жаным ау мекенің қай жақта
қалай ұшамын жаныңа қалай барамын
лаулаймын сен бар жерлерде лаулаймын
жаураймын сен жоқ жерлерде жаураймын
сен маған оралмасыңды білсем де
неге мен өзімді алдаймын лаулаймын
лаулаймын сен бар жерлерде лаулаймын
жаураймын сен жоқ жерлерде жаураймын
сен маған оралмасыңды білсем де
неге мен өзімді алдаймын
лаулаймын сен бар жерлерде лаулаймын
жаураймын сен жоқ жерлерде жаураймын
сен маған оралмасыңды білсем де
неге мен өзімді алдаймын
сен маған оралмасыңды білсем де
неге мен өзімді алдаймын
таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз жаңадан қосылған тыңдармандарымыздың барлығына ассалаумағалейкум қайырлы таң дейміз
ақбибі хамидолла наргиз ибрагим қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали және бүгінгі қонағымызды қарсы алыңыздар бүгін бізде қонақта саят медеуов
қалайсыз саят аға көңіл күй қалай жақсы жаман емес ұйқыңыз қанды ма
денсаулығыңыз бәрі жақсы ғой шүкір жақсы
ағасы үшін қалай уайымдайды қарындастары қарашы күшті иә рахмет
жақында ауырып қалды деп еді сізді иә өткенде бір аз маз келе алмай қалғанмын өткенде
бәрі жақсы ғой қазір жақсы
аман есен келгеніңізге шүкір дейміз
ал жалғастырайық енді біз бүгін ыыы күнде қазір соңғы кезде і концертке билет сыйлап жүрміз тыңдармандарымызға
мхм ол ән мен әнші және ыыы астанада өтетін сол нұр сұлтан қаласында әбдіжаппар әлқожаның концерті
ыыы және ән мен әнші ән мен әнші жетінші шілде
айтпақшы саят ағамыз бар
жылда ы сіз қатыспаған ән мен әнші бар ма өзі
жалпы негізінде осы ән мен әншінің басынан бастап түгел қатыстым десем болады ортасында бір екі ме үш концертке қатыспаған шығармын
бірақ барлығында болдық өйткені осы ән мен әншінің басынан былай айтқанда
ән мен әнші басталғалы басында біз болдық мхм содан кейін де жаңағы өзінің қалаушысы сияқты болып сол жерде қалып қойдық
о қош келдіңіз қазағымның нағыз сері жігіті келіп дейді ассалаумағалейкум гүлшат
не болды қыздар білмеймін сіз ғой жасұлан аға күлгеннен кейін мен де күле салыппын ғой енді кішкене қолдайын деп
жақсы саят аға енді бүгін біз де тақырып алып отырмыз ы алғашқы табыс деген
сіздің өзіңіздің есіңізде ме алғашқы ең алғашқы тапқан табысыңыз және қанша теңге болған және оны неге жұмсадыңыз
неге жұмсағаныңызды айтпай ақ қойсаңыз болады үйге нан апардым дей салыңыз
жоқ бәрі сөйтіп отыр ғой енді нан апардым деп иә есімде жоқ деп
алғашқы табыс деген бала күннен бастағанда ма бала күннен бастаған ең алғашқы
ең алғашқы осы ы қызық болғаны а ауылға ы ресейден москвадан бір ыыы не келді генерал ма сондай бір
енді ол кезде кішкентай баламын беделді әйтеуір тұлға келді дейсіз
үлкен кәдімгі мхм совет үкіметі кезінде атын ұмытып қалдым ол кісінің сондай бір орыс азаматы келді татар ма орыс па
содан үйде біздің үйде қонақ күтетін болды ол гвардеецкиге біздің атарда гвардеецкиге жаңағы тексеруге келді мхм
содан біздің үйге қонақ күтесіңдер деп жіберді сол кісінің алдында шешем қояр да қоймай ән айтып бер домбырамен деп ол қазақша түсінбейді де
сонда мен сол кісінің алдында өлең айтып берген кезде ол ертеде ғой совет үкіметінің кезінде елу сом берген
ммм ол елу сом деген ол кезде
қазіргігі ақшамен айта аласыз ба қанша теңге ай білмеймін біраз ақша
сол кезде шешем қуанып жаңағы өзіме костюм шалбар алып берді ме сондай алып тағы бір заттар алған
төрт үй он алты машина алдық па есімде жоқ
өмірімде бір алғашқы енді ол менің табысым да емес қой жай ғана ән айтқаным үшін жаңағы сол кісінің бергені
мхм берекелі болыңыз ассалаумағалейкум дейді ауылдан санжар інім нұр сұлтан қаласына келді дейді іхі қош келіпті енді
қайырлы таң тараз қаласында халима ыыы кафесінде даяршы болдым он сегіздемін деп өтірік айтып дейді
айлығымды көк белдемше көйлек аяқ киім алдым қалғанын ата анама апарып бердім негізі сондай еңбекқор едім дейді қошанти жарайсыз
саят ағамыз да мінекей ы ән айтып елу сом тапқан екен алғашқы табысын
і және не алып берді дедіңіз жаңа анам костюм костюм шалбар алып берген ғой басқа тойларға барып ы
қанша жаста шамамен саят аға ол кезде
есімде де жоқ бесінші класс
бесінші алтыншы класс шығармын сол мхм
саят медеуов ағамыз бүгін таңғы шоуда қонақта жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
ол күндер арман бұл күнде қауызын жарған гүл сезім
мазалап қазір жүр мүлде айтпаған сонда бір сөзім
айтпаған сонда бір сөзім
кездескен сәтті сый көрдім қоштассам мұңлы күйге ендім
жанғанмын солай күйгенмін мен сені құлай сүйгенмін
мен сені құлай мен сені құлай
мен сені құлай сүйгенмін
жаныма нұрын төгетін көктемдей дара шұғылам
өзімді көргім келетін көзіңнің қарашығынан көзіңнің қарашығынан
кездескен сәтті сый көрдім қоштассам мұнлы күйге ендім
жанғанмын солай күйгенмін мен сені құлай сүйгенмін
мен сені құлай мен сені құлай
мен сені құлай сүйгенмін
босағасына іргеңнің келмейтініңді білгенмін
айтуға бірақ имендім сонда да құлай сүйгенмін
мен сені құлай мен сені құлай
мен сені құлай сүйгенмін
мен сені құлай мен сені құлай
мен сені құлай сүйгенмін
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
оу ассалаумағалейкум сүйікті менің әншім әндеріңізді сүйіп тыңдаймын дауысыңыздың ерекшелігіне сүйсінемін
өзіміздің жергілікті радиомыздардан і сіздің әндеріңізді тапсырыс бере беремін әсіресе ұнарсың дейді
өзіңді аңсап өзіңді аңсап деген әнді мен қазір жүктеп жатырмын
менің де сүйікті әнім і
неге болмаған бізде ол ән
бізде болғанда бізде негізі болған ғой өшіп қалған шығар
жоқ өшіп қалмаған біреу сипап кеткен жандәурен ғой деймін бір нәрсе бүлдірген сияқты сол кісі
менің алғашқы табысым сүндет той ғой әй сол кезде бір байып қалғанмын
төрт жысыңызда ма
енді саят медеуов ағамыздың сүндет тойын
есіңізде ме қалай өтіп еді
әзілге өте жақынсыз дейді әзілге ренжіп қалған кез болды ма дейді
сіздің әзіліңізге ренжіп біреуді ренжітіп алып па едіңіз қатты әзілдейсіз ғой білуімше
жоқ әзілге ііі ренжіп қалғандар болған жоқ бірақ жаңағы бір екі досым бір достарым айтады әйтеуір сен әзілдеген кезде тойдан кетіп қалған деп
тойда отырып әзілдеген болуымыз керек содан
есіңізде жоқ па сіздің есімде жоқ
сенің әзіліңнен кісі тойдан кетіп қалған достарымыз
бірақ оны не әзілдеген есімде жоқ
ол жігіт тойдан кетіп қалса жаңағы мен кінәлімін
ы күйеуге шығып отырған қыздың жанына кім тұрды сонда оның орнына жоқ тойға келген қонақ өзіміздің құрдастарымыз сол
мхм құрдастар қалжыңы і жаңа сөз сөйлегенде қалжыңдап бірдеңке айтып қалған болу керек
тойдан кетіп қалды ақыры дейді сонымен сұрамаймын мүмкін ол өзінің жұмысымен кеткен шығар бірақ меннен көреді кейде
жоқ сізге қалжыңдап жатқан шығар енді сіз қалжыңдасқаннан кейін
ал эстрадада сіздің достарыңыз кім және кіммен атты қалжыңдасасыз
жалпы эстрадада кім көтере алады қалжыңды
мен ойлаймын біздің әртістеріміздің барлығы қалжың көтереді өйткені қалжың ойын күлкінің ортасында жүргеннен кейін сондай жерде жүргеннен кейін барлығы көтереді деп ойлаймын
енді ол мен бір сұмдық қалжыңдаймын деп айтпаймын бірақ кейде бір болып қалады
өзіңіз байқамай қаласыз ба сәті келіп қалғанда бір айтып қалатын сөздеріміз бар шығар ал бірақ мхм жалпы сөзге шешенмін мықтымын деп айта алмаймын мхм
айтпақшы мен алғаш рет бес алты жасымда ет сататын дүкеннің і лесницасын сыпырғанмын ол біздің магазиннің жанында болатын сонда ет сататын ағай маған сыпырғаным үшін бауыр берген болатын
мінекей алғашқы табысым сол болған дейді қандай ерекше иә шынымен де қандай күшті
о саят аға как вы деген хат келіпті
айбарша дейді мхм і қош келдіңіз саят аға дейді мәдина рахмет
ы қайырлы күн ы саят аға қош келдіңіз өнеріңіз өрге жүзе берсін өте қарапайым жансыз ғой дейді
саят аға сізді жұбайыңыз қалай еркелетеді мысалы аппағым аққуым
аққуым деп еркелететін шығар
жоқ мен ондай еркелету болған жоқ
жаным дейтін шығар енді жоқ мүлдем болмаса енді ол да қиын ғой аға енді болатын шығар арасында
жоқ ондай қойыңдаршы деп қойсаңызшы білдіртпей
саят ағамызбен үндемей отырғанның өзі бір рахат қой иә
жалпы қазір немен айналысып жүрсіз және де біздің менің білуімше ііі сіздің бір басқа жұмысыңыз бар мемлекеттік кәдімгідей
жоқ менде қазір
қандай жаңалықтар болып жатыр жақсы шығармашылығыңызда қандай әндер туындап жатыр жаңа әндер
ііі жалпы шығармашылықта ы осы жақында достар туралы ән жазылды
мәлік ақүрпеков деген бауырымыздың әні сөзі балғынбек имашевтың ііі бала достарым деген
сосын жаңағы ыыы қытай елінде тұратын ыыы бауырластарымыз бір ән берген
мхм і сол бір екі үш ән бар жақсы өзімнің көңілімнен шыққан жаңағы сөзі де
кәдімгі адамның жүрегін тебірентетін сөздер бар ішінде
соған бір мойын бұра алмай жүрмін алла қаласа сол әндерді шығарсам деген арман өзім ішімде жүр бұйырса
жеңгемізбен қалай қалжыңдасып жүресіз дейді әзілді күшті көтеретін шығар жеңгеміз де әлде сізге ренжіп үйден шығып кететін кездер болады ма
жаңа тойдан кетіп қалған қонаққа ұқсап
жалпы өзім қалжыңдасып ііі шешеммен де қалжыңдасып отыр беремін үйде
анаммен де қалжыңдасамын ыыы өткенде қызық болды жаңа үйде отырсақ шешем құлағын ұстап отыр екен
не болды десем мына жерде бір су сияқты бар деп жаңа құлағының ішін
сосын айтамын әкемнің миын осы күнге дейін жеп жеп енді құлағыңыздан ми атылып шығыватқан шығар
кейде жаңа бауырларымыз ауылдағы қалжыңдайды дәулет деген ағам сен өзің шешеңмен бір жеңгең сияқты ы қалжыңдасасың деп
өйткені мен бала күнімде өзім атамды көрмесем де атамның баласымын деп өскеннен кейін бе анаммен әкеммен қалжыңдасып кетемін
жаке сіз саят ағама ұқсап кетесіз екен дейді ерекшелік сіз аппақ саят ағам
ассалаумағалейкум саят мырза өте сабырлы иманды әнші дейді
ассалаумағалейкум қазақ елі алғашқы табысым төртінші сынып оқып жүргенімде мақта теріп ақша тапқанмын
мектеп формасын сатып алып берген сол ақшаға анашым әлі есімде дейді сол сәт
ақтаудан сәлем күн жанып тұр не хабар аға дейді
бір домбырамен термеден жіберші аға дейді
енді ағамыз көреміз енді жақында сырқаттанып қалып кішкене енді енді мінекей
қайта оралды таң атпай әлі ұйқы қанбағаннан кейін бе түнде ұйықтамағаннан кейін бе ән айтуға онша қатты бір зауқым болмай тұр әйтпесе айтуға болар еді
саят медеуов неге түнде ұйықтамаған деген
енді болады ондай ондай өткенде бір інішегім үйге қонаққа келіп жаңағы сары өсектің
бір екі үш күн үйде болмай қалып інішек екеуіміз үйге барып отырмыз іхі
сол меннен сұрайды жаңағы бақытты шығарсыз иә дейді
өзің үйде екі күн болмаған соң сосын айттым иә бақыттымын бақыттан басым айналғаны сонша үйімді таппай қала беремін
ал бүгін саят медеуов ағамыз қонақта достар бірге болыңыздар жалғастырамыз
таңғы шоу
жетелеп бізді арманға қанатты көңіл талған ба
бозторғай үміт шырылдап көк шолағына салғанда
жас жүрегім лүпілдеп жорғаладық бүлкілдеп көк шолағыма салғанда
илигайыма салғанда
илигайыма салғанда
асығып алыс арманға жұлдыздай болып жанғанда
көршінің қызын ғашық қылып көк өрігіме салғанда
ай да билеп аспанда жерге нұрын шашқанда көк өрігіме салғанда
илигайыма салғанда
илигайыма салғанда
арғымақ жүйрік арманға жете алмай қалған жан бар ма
аққуым қанат қағатын құралайыма салғанда
жандыр дедім бағымды нұрландырды таңымды құралайыма салғанда
илигайыма салғанда
илигайыма салғанда
аттанып бірге арманға шашу қылып әнді бар маңға
еркелеп жүрсек арман жоқ қалың ел қара орманға
мұндай байтақ жер барда мұндай дархан ел барда арманда достар арманда
илигайыма салғанда
илигайыма салғанда
жарнама
әбдіжаппар әлқожа алтыншы шілде нұр сұлтан қаласының циркінде оригиналсың атты жаңа ән кешіне шақырады
кеш қонақтары роза әлқожа және очоу басталуы жиырма отызда
байланыс телефоны сегіз жетіз жүз жетпіс жеті екі жүз жетпіс сегіз тоқсан тоғыз отыз үш ал сен оригиналсың
саяхат сатып алу жөндеу зейнеткер болғандықтан бұл сіз үшін емес деп ойлайсыз ба
зейнеткерлер үшін кредиттер кез келген мақсаттарға жеті жүз мың теңгеге дейін
толығырақ жетпіс жеті жиырма екі телефоны бойынша немесе ю банк нүкте кизет сайтында
музыка индустрия саласындағы тәжірибе алмасуға арналған алғашқы кәсіби платформа евразия мюзик хаб екі мың он тоғыз
төртінші бесінші шілде нұр сұлтан астана қонақ үйі
европа мен азияның он бір елі спикерлерінің сессиялары мен дәрістерінен тұратын тәжірибелік конференция
әлемнің мықты музыканттарының шеберлік дәрістері мен шоу кестері жанрының нағыз майталмандары евразия құрылғының орталығында жиналады
евразия екі мың он тоғыз төртінші бесінші шілде нұр сұлтан астана қонақ үйі нұр сұлтан қаласы әкімдігінің қолдауымен
евразия шарасына баспасөз өкілдері мен қатысушыларды тіркеу евразия нүкте ком сайтында жүргізіледі
сіз сулпакта сатып алынған самсунг гелакси эс он керемет смартфон ғана емес екенін білесіз бе
бұл сыйлығы бар флагман өйткені әрбір самсунг гелакси эс онға сулпак сымсыз самсунг гелакси батс құлаққаптарын сыйлыққа береді
сіз самсунг гелакси эс он смартфонды керемет баға екі жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеден бастап сатып ала аласыз
асығыңыздар ұсыныс шектеулі сулпак артық шығынсыз
брат или брак екі фильмі иви онлайн кинотеатрында
гауһар мен айдардың қызыққа толы оқиғасы кез келген адамның көңілін көтерері анық
өмірім енді оңалды ау дегенде айдар тағы бір сынаққа тап болады басты кейіпкер жүкітілік синдромына шалдығады
жас отбасы тағдырдың сынағынан қалай өтті білгіңіз келеді ме ендеше брат или брак екі филімін ивиден тамашалаңыздар
пантограф продюсерлік орталығы және нұр сұлтан қаласының әкімдігі ұсынады
осы жазда елорда жүрегінде әлемнің түпкір түпкірінен келген жанрының жарық жұлдыздары евразия екі мың он тоғыз музыкалық шоуының сахнасында бас қосады
шілденің бесі мен алтысы нұр сұлтан байтерек монументі алдындағы алаң
концерттердің басталуы он жеті нөл нөлде кіру тегін толық ақпарат нүкте ком сайтында
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фм де
жаңа бір әдемі сұрақ келіп еді ыыы жауабын толық бермедік і саят медеуов ағамыздың алғашқы орындаған әні дейді
ы сол сұрақтың жауабы және жаңа генералдың алдында тұрып айтқан әніңіз қандай ән еді мхм
сол ең алғашқы орындаған әнім ол жаңағы аяз светпаевтың ыыы келең атамыздың тоқсан жылдық мерейтойында тойының ашылу салтанаты сол кісіге бұйырған екен
соның ең алғаш орындаған әнім сол еді мхм
ыыы қой жаке жұмыс істейік кешке дейін болса тыңдап отыра беруші едік бастықтардан тығылып зорға үш сағат тыңдаймыз дейді
нұр сұлтанда жаңбыр құлаққа амал жоқ сіңді дейді ассалаумағалейкум ең салмақты ән ағамыз келіпті ғой осы ағаларымызды бағалайық дейді түһ
саят ағаның әндерін экскаватордың ішінде айғайлап тұрып қосылып айтып отырсам орыс прораб бетіме қарап қалыпты дейді
саят аға беташарды өлтіреді дейді ыыы ондайыңыз бар екен ғой
қазір аға бет ашып жүрсіз бе иә кейде кейде
қаншадан ашыватсыз жоқ ол қаншадан ондай жоқ
өтініш сұраған кезде бірақ жалпы машықтанып қолға қатты алған жоқпын мхм
мектепте оқып жүргенде бір ііі рюкзакты алғым келген бірақ ақшам жоқ содан әкемнің танысы маған масаны өлтіретін көк дәріні екі теңгеден өткізіп бер деп
жүз дана берген соны өткізіп рюкзак алдым дейді азамат алғашқы табысы туралы айтып
салмақты өте нағыз ыыы ер кісіге тән қасиет жігіттер үлгі алса ғой осы ағамыздан дейі ммм жақсы жағын
ы қайын аға деген ыыы хат келіп жатыр жақсы жағын дейсіз бе
қандай жағыңызды үлгі тұтпаса ғой дейсіз өзіңіз
меннен бе әдетте бізге бір тыңдарман мынадай әдемі сұрақ жолдаушы еді естеріңде ме
өзіңізге ұнамайтын кемшіліктеріңіз деген бе жоқ
балаңыздың бойынан өзіңіздің бойыңыздағы көргіңіз келмейтін қасиеттер үйге қонбайды
ы әрі бері көп кетіп қаласыз сылтауратып
қайда кетіп қалып жүрсіз сылтауратып достарыңмен кетесің тағы көп қой еркек болғаннан кейін өтірік айтпаймын қыдырып қоямын ғой
кімнен жасырамын оны жоқ жасырмай ақ қойыңыз
кімнен жасырамын деп аспанға қарадыңыз ғой
құдай өзі кешірсін жалпы сол жақсы қасиет емес қой сол болмай ақ қойса деп ойлайсың кез келген адамның бойында
тоқтата алмай жүрсіз бе күресіп жүрсіз бе
мойындадыңыз ба мойындайсың
енді аға балаңыз өнерге жақын ба жақын болса болды ғой ертең ол да
жалпы жаңа айтып жатырмын ғой өнерге ммм адам қалай айтсам шын ниетімен келсе келгеннен кейін
оны жаңа жетелеп қазақта сөз бар ғой жетекке ерген тазы аң алмайды деген мхм
мхм оны жетелеп қинап сен өнер адамы бол деп қинап өнерге жібергім келмейді өнерді бастамай ақ қойсын
егер өзінің өнері тесіп бара жатса ол халық өзі алып шығады
ал енді дәл қазір қандай салаға жақын сонда балаңыз
әзірге ондай бір ыыы сұмдық деватқан жоқпын кім біледі уақытына қарай білмеймін үш күн болды көрген жоқпын
өте салмақты адам ыыы өзіңіз сияқты әнші жоқтың қасы дейді серік нұрданұлынан келіпті
саят ағамыз любой год одним цветом ғой красавчик дейді
ыыы ағамыз қобалжып отырған сияқты ма дейді
біреу айтқан екен сырымды айтамын деп шынымды айтып қойдым ғой деп
аманғали осы әнге және сізге пародия жасап еді соған қалай қарайсыз жаңағы әнге айтып отыр ғой игигай
ыыы жалпы пародияға мен ыыы егер де орнымен дұрыс пародия болса оған ешкім қарсы болмайды деп ойлаймын
мхм кей кейде болады кейбір ағаларымызды пародия жасаймыз деп ы өте бір қатты ы жаңағы төмендетіп
аманғалиға ыыы өзім рұқсат бергенмін мхм өйткені бұл пародияның да біраз сөздерін мына жерін былай мына жерін былай
тоқтарды да досымжанды да болмаса тағы біраз өнер адамдарын мына кісіні сал мына кісіні сал деп аманғали екеуіміз ақылдасып отырып
біраз нәрселерді екеуіміз құрағанбыз негізі сол жолы мхм жаңағы
шешілген нәрсе сондықтан ренжіген жоқ
түсінікті саят медеуов ағамыз бүгін таңғы шоуда
эфирде таңғы шоу
қалады бәрі қалады бәрі қалады
өткені өмірдің жылдардың сырлы жанары
еңіспен өрмен бақпенен зормен алмасып
жылдарға жылдар жалғасып
зымыран уақыт зымыран уақыт зуылдап ағып барады
қалады бәрі жақын да жат та қалады
сұлудың небір мөлдіреп тұрған жанары
сауық пен сайран серік қуған жылдарым
сағыныш толы жырларым
көшкен бір бұлттай зымыран уақыт зуылдап ағып барады
зымыран уақыт зымыран уақыт зуылдап ағып барады
қалады бәрі мекенің өмір ағады
жабылар бір күн өмірдің шимай парағы
оралғың келіп тұрса да қайда көктемге
жол таппай шіркін өткенге
қайырылмай жастық жеткізбей уақыт зуылдап ағып барады
зымыран уақыт зымыран уақыт зуылдап ағып барады
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
таңғы шоу наргиз ибрагим саят медеуов і ақбибі хамидолла жасұлан қали ой рахмет жалғастырайық
әлеуметтік желіде қаншалықты жиі пайдаланасыз жаңалықтардың ағымына көзқарасыңыз қалай қазақ жігітттеріне
көңіліңіз толады ма дейді
әлеуметтік желіні жиі пайдаланасыз ба дейді
әлеуметтік желіге ііі енді сұмдық бір мен шынымды айтқанда осы ілесе алмай қалған сияқтымын осы мына қазіргі әлеуметтік желінің ы
дұрыс қолдана алмай жатқан сияқты болып өзім
иә инстаграмда негізі ондай көп отырмайтын секілдісіз көп отырмаймын
бірақ жүз жиырма үш мың жаңағы оқырманыңыз бар екен көп отырмасаңыз да
ол басқа біздің өнер адамдарымен салыстырғанда жоқ деген баға ғой мен
жүз жиырма үш мың иә ойбай
сол жалпы менде басқа өнер адамдарымен салыстырғанда екі миллион үш миллион жаңағы тыңдарманы барлар бар ғой
менде ол жоқ сондықтан мен осыған көп бүйтіп машақаттанып і ілесе алмай қалған сияқтымын
заманның ағымынан қалып қойған болады ғой бір сол сияқты осы интернетке онша ілесе алмай қалдым ғой деймін
енді себебі мүмкін і сіз жүрген жерлерден
ұстамайтын жерлер де бар одан кейін сіз жүрген жерлерден сурет ыыы видео салуға болмайтын да шығар
сіз бір жерге барғанда
бір жақсы жерге барғанда бірден бірнеше сурет видео түсіріп тастау керек те сізге
білмеймін нақты қай жерде жүргеніңізден салмай ақ қоясыз да сонда иә
енді көп былай сол сурет салуға бүйтіп қатты құмартпадым
ер адамға бір ыңғайсыз сияқты болып көрінеді бір анда мында бір керемет бір көңілмен келатқанда болмаса жаңағы бір табиғатты көрсем түскім келеді
бірақ қойшы ыңғайсыз ғой сол түспей қалып қоя беремін
жоқ енді ол бір шетінен ыыы саят аға мысалға сізді і үнемі тойдан көретіндей бәрімізді тойға шақыра бермейді деген сияқты
одан кейін і концертке бару бәрімізде мүмкіндік бола бермейді
сізді көргісі келетін адам сол ғаламторда сіздің парақшаңызға қосылып алып сол жерде бір сізді күнделікті көріп жүрген сияқты сізбен араласқысы келеді ғой иә
мүмкін ол да дұрыс шығар айтып
саят аға енді болады ма сіз мысалы той томалақтарға көп барасыз ғой сол кезде бір дастарханның басында отырған кезде бәрінің қолында телефон
жаңағы бәрі инстаграмда отырады бірақ сіз өзіңіз кішкене бір бөлектеліп ііі болады
қойсаңдаршы болды ғой немене ол деген сияқты ше айтпаймын
енді оны айтқанмен бәрібір ма оларға керек қой
ол адамға сол керек болып тұр ғой өзінің бір жақын адамымен хат алысыватқан шығар
мүмкін әке шешесіне хат жазып отырған шығар телефоныңды таста деп айтуға менің хақым
мхм жаке менің атымнан саят ағаның қолын алып рахмет деңізші дейді
қолын алдым рахмет дедім әндерін тыңдап өстік нағыз қазақы азамат қой дейді рахмет
ассалаумағалейкум ағаларым сұлу қыздар ең алғашқы табысты сегіз жасымда аламан бәйгеден алған
бәйгеден тапқан тиын емес әкемнің көзінен шыққан жас мақтанышы болған сәт есімде мәңгілік қалды
о әкенің барлық қазақ жігіттері осындай ағалардан үлгі алса екен дейді сырға таққан батыстан үлгі алмай деген хат келіпті
әлеуметтік желіде а бұны оқыдық ыыы жақсы ыыы жанұясы туралы айтса екен дейді
і былай істейік қазір үзіліс жасап алайық одан кейін ыыы сұрап көреміз таңғы шоу жалғасуда
таңғы шоу
жұлдыз фм
даланы мен де сүйемін сендей бауырмал құсым
назыңнан әсем сазыңнан әсем жаңылма құсым
тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан
құс едің ғой кең далама бауыр басқан
аяздарда тоңбайсың ба бозторғайым
жылы ұяңа қонбайсың ба бозторғайым
тауқымет тартып тарықпа жаным қорықпа жаным
құшағымды ашып кеудеме басып берейін жалын
тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан
құс едің ғой кең далаға бауыр басқан
аяздарда тоңбайсың ба бозторғайым
жылы ұяңа қонбайсың ба бозторғайым
тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан
құс едің ғой кең далаға бауыр басқан
аяздарда тоңбайсың ба бозторғайым
жылы ұяңа қонбайсың ба бозторғайым
жұлдыз фм де таңғы шоу
о ағамның әнін тыңдап рахаттанып кетіп барамын дейді самат
осы радио тема деген хат келіпті
сіздің қарапайымдылығыңыз ұнайды аға дейді
аға сонымен бағанағы сұрақ не болды дейді
жоқ алғашқы махаббатын білемін екінші махаббаты кім деген
әдетте алғашқы махаббат туралы сұраушы еді біздің тыңдармандар
ол кісі енді алғашқысын біліп тұр ғой біліп тұр ғой мхм
меннен кейін не болды екен деп сұрап тұрған шығар мүмкін
жоқ алғашқы махаббатты айтып одан кейінгісін айтып таластырмай ақ тыныш отыра берген дұрыс шығар
жақсы ыыы ұстазыңыз кім дейді
ұстаз әліппені үйреткен ұстазымды айттым ыыы ауылда жүзімхан деген апайым болды мхм
менің басымнан ұрып отырып осы әріптерімді түзеткен сол кісі болатын
ал вокал жағынан ән жағынан бір енді мен бүйтіп әнді былай айту керек былай айту керек деп маған үйреткен адам болған жоқ мхм
өзім бала күнімнен айтып кеттім жалпы осы қалаға ыыы алғаш келген кезде бізде ііі мен училищиге келіп түстім
кәсіптік техникалық дейді ғой мхм і сол жерде бізде оркестр болды жас шебер деген мхм
ы сол оркестрдің дирижеры болды серік нұртазин деген ағамыз алғашқы жаңағы ы отырар сазының құрушыларының бірі мхм бірегейі десем болады
ы сол кісіні ұстазым десем жарасар
өйткені осы қалаға келген кезде оркестрде күй тартуды домбыраны жаңағы әрі бері ы гастрольдерге
сәлеметсіздер ме қалайсыздар саят аға менің нағашыларыма қатты ұқсайды мінезі жүрегі де ақ өзі де ақ қарапайым машинаны жүргізгені бәрі бәрі сау болыңыз саят аға дейді рахмет
менің ең алғашқы табысым нан сатып сырға алғанмын ол жасымда сырғаға қатты қызығатын едім дейді мәдина
сәлеметсіздер ме жұлдыз фм ұжымы қалайсыздар жасұлан аға наргиз ақбибі және жанымдағы әріптестер ммм мәнзия татеге салтанатқа үлкен сәлем
саят аға қош келдіңіз сізді сүйіп тыңдаймын әндеріңізді дейді аман болыңызшы дейді рахмет мхм сәлем
сіздер өте керемет жүргізушілерсіздер дейді ақмарал рахмет гүлшат керемет радио екеніне қосыламын сізге дейді рахмет
і сәлеметсіздер ме ыыы саят ағамызға сұрақ дейді
көлік не болды дейді
қандай көлікпен жүрсіз қазір ау
қандай көлікпен жүрсіз деймін саят аға иә жаңадан ауыстырып алдыңыз ба
қазір ііі көлік ы анау артына отырсаң шыға алмай
ағамыздың көлігіне артына отырсаңдар болды
шыға алмай қаласың ба
түрі қызық өзі түрі
одан кейін сыртынан фонармен бүйтіп түсірсең де
жақсы саят аға иә саят аға біз жаққа
чарынға келіңіз күтіп аламын дейді
саят медеуов мырза бүгін таңғы шоуда қонақта қазір ән тыңдап алайық жаңалық жаңалықтан кейін қайта ораламыз
жұлдыз фм де таңғы шоу
жаным әке уақыттың ағысын ай
бізге разы ма екенсің абызым ай
жүз емес мың жасасаң көп көрмес едім
сағынышқа айналған аңызым ай
өмір қиын деп едің майдан екен
өмір сені қиын деп қайда кетемін
мен де өмірді жасаймын жасарымды
айтарымды өмірде айта кетемін
өмір сынақ өмір дода көкпар
қорықпаймын қолымда әкем берген от бар
әке сенің жолыңмен жүріп келемін
сан дауылға қасқайып тұрып келемін
атұстарым менің деп